Wu’ lenu lelibie, wu’ nyiam a'bu wu'ri le'libie, wu’ keno le wu'chu belie ababo kpoo be-lie le'wuchu be'luo a're be'bel, ketor bankap, wukuelo a'bu e'fele wu'ri kiri ya nu le odajie puat apami a'yuelo enyii wu’ keno le wuchu a're wu-kenu le wuchu nyi wulie belie wufakii nyi wulie belie wufaki bibel be'kankan o'pia bikenu mion le’ obuel but befi kenu puat dre e'ri ke bekenu, wuinyiam abue nyi le’ o'buel be kenu be baki baro, but le’ wuchu, wochuyi be galiken lenyinu? le wuchu e'ri abo gbede bom befe le’ libie, mum a'fe le li bie ende mum a'fe lélibie a'yee iji e ri miem miem miem miem!!! yi yi inabo awa o’ kenu yi wa be'kenu tchue belia belie, bèkeu'ken be'ma ma e lor lor lor!!! bè ken ken be’ chuchu a're be chu chu a're be she’ kishero le mpan e'toh nyi belie belie, bi nyiam agalibob a're echuap echuap ye elie-lie lete’ le e'she shero le’ etoh, ebeh nyin ayi be suo che echuap epiel kiye piel le’ wukuo le’ wukuo le'benkuofu ewa ili elie eh wukuo obuyie a're wu’ ma'mal, be'beh wu'nyiam wu'ru puat A’re echual a’yi nkukwo aya, ke a’re ofuenu ofueuu epe. n kipeuu e yue yuel laba, le opeupenu le libong libong bi mi she bi gba gbal a’re bi luelue mom e’she, bimi gba gbal a’re be lue lue bom e’shi ofenu ofi yue lo mmi pe’n pe’n penu’, echu yua fina e ma lue nu, echu le waye emma lue nu, eh nyi nri ki kukuour a fiangban ste ste ste le ke’se, nge peu ki nri ke ke ke ebi he ehh kiton i ton mbwo elue mion kilie lie kilielie kilie, ke openu an’wa, wu’ nyiam wumishe wuge gbal bankap le li bie wu’kuelo lelibie be’mor lelibie be mon la ba beririri le e titchu a’yi adagon nnu nnu nnu be’pie be’nma mu wu fuon likuan a’yi ye ibon citon bemar lidie bi kwen e biye bikwe ebi epelipel belielie belie bi dzo abo dzo begor buen be’ wuro lebi shi begor buen buen buen be wwao le bishi, ya nyenu? a’re nyen o’yiche bom eshe be’ tuom kabo tuom le oosi telo che le. Fe na we’ oguom kabo o’fe ke lo, wufuon abu we’ omale bu be shere ehn ehn wu yiam a’re be puong abeh berikiri ya le oda jie liba anmuen odzumo biji olou, biy nyen a’re bie nyi bigefe nyi ntalou nkpekalou eshe ehe Binye olo benkem olo bi'fe genab nab wu nyiam a'bua nyi kpoo wumi gbagbal gbal wu- faki laba buakuen abe laba be'ge bi binyiam eh be ku ki che bikuel self, ende ki efopidhe be'kello wukuelo abu okara a're litor kiliwa wukuelo e lielibie, mom a'fe a'geri a'kekel nyen igekelo ke nyenu wumi be'h wululue benkem bege lor, wunyiam a're wuwoor wuwoor!! bua kuen beri che pie abi e'mom e'she anyiye, be dzang abi beshe le’ kechi wuwoor wu'ma kpobo, wowoor wu'riki chi mamal le nyenu? be yuyuel wuwoor mua kuen achuchu le wuwoor wuchan wusisan kankang wufuor wu'ruabo nnu le libie atuenyi nyi be yuelo ntenenu le bua-kuen be'fiki chi bien binyem e bekuoki che biwoor benyian enfelenkuo a'be berieriye litoh bèbè e kekel che nyiam felenkuo adzo dzo wuri'ri ewa, bue wu piel ki ye wunyiam wuchu, e burki nyiam felenkuo litoh che ehn ke raguom kiye wunyiam wuchu, o'bur o bitchong be’ nnanton belilie, wunyiam wuchu belielie oburi bu buro kenyia felenkuo kenyiam wuchu wuchi ki chu